ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب كان شاب يحب المغامرات ولجى المفتاح في حديجة جديمة، جرر يستعمله وفتح أول باب شافه وطلع له صدفة مليانة كنوز وأسرار كل باب كان يفتحه كان يوديه لعوالم جديدة مليانة بالخيال والتحديات، الشاب تعلم إن المفتاح مو بس يفتح الأبواب بل يفتح الفرص ويحجج الأحلام، وفي النهاية جرر المفتاح يستعمله لمساعدة الآخرين.